Aran a raaray to haandi chefs ɗum jooɗolo, ndemboo poonda ɗon ɗum e tep maaɗa ko hewta njaha anda mangu chef ɗum gaɗata, sey njaha ngadduwa ɗum ngadduwa chefs maaɗa ngara sorna ɗum desa ɗum ko hewta ngara njanga kaareeji maaɗa ngaɗa to nder.